केनिअ य है फिर्स्त् इन्देपेन्देन्चे म्न्दुन्ग्मन् हज़ार नौ सौ साठ दो हो है। केन्य अज गय है एअस्तेर्न् अफ्रिच यो गलेये। अम् प्रए केन्यनि गोवेर्न्मेन्त् द है रेपुब्लिच्। अम् प्रए चपितल् अज बै नैरोबि। भिहो है भस असोले न य है ज बै एन्ग्लिश्। अरो स्वहिलि। अम् प्रए प्वेसे अज बै प्वेसे को विस्न है केने केन्यन् शिल्लिन्ग्। भिहो है अम् प्रए मिद् असोले म्न्दुन्ग्मन् नै मोउन्तैन् दुन्ग रन्गेस्। भेज बै अबेर्दर् रन्गे। अरो मौ एस्चर्प्मेन्त्। अम् प्रए केन्यनि फुल्ल् न मज बै रेपुब्लिच् ओफ् केन्य। भिहो है म्न्से हज नि थकै नाम् गलेने ज बै। भिह ज ज बै मोउन्त् केन्य। नुअव किरिन् यग। मोउन्तैन् ओफ् व्हितेनेस्स्। नैरोबि नि मेअनिन्ग् अज बै थन्द वतेर् नि जक।